لو كان لازم نختار نحب القدرة على التحكم في أحلامي لإن الأحلام هي عالم شخصي يعكس مشاعري وأفكاري والتحكم فيها يعني أنني أقدر أطلب تجارب ايجابية ومثيرة تساعدني على النمو الشخصي، الأحلام هي مكان آمن للإبداع والاستكشاف، وإذا كنت نقدر نتحكم فيها يمكن أن استخدام هذا المجال لتحقيق السلام الداخلي والإلهام، أما التحكم في أحلام الآغرين- الآخرين رغم إنه قد يبدو مغريًا لكن الأحلام الخاصة بالآخرين تعتبر جزء من خصوصيتهم.